Ahah, paabutsirguq. Ma arva, et <hesitation> tuu piäsiq n- näil v- vaest olõma, a ma ei tiiäq, a ma arva, et tuu, et esädseq ummaq sääntseq väega värmilidseq ja sis nääq meelütäseq imätsit tuugaq. Hariligult um tuu iks tsirkõ man jo niimuudu.